Fa digalim fa digalim du tofa ruyuwa akamata nalakaraayi nada lakurayi nalakarayi dimadi garnoma nalarayi nakin nakin di laka rayihu yauwa namaka makyakyi amma kadiyadu gagirgagirka kathun kumdu yumusata duwa ka chanwa suka nakundu yumusa ta makyakyi ma bunusu am kwa diga du widu luɓusai damuna dame wiyaka dumuna takafu faɗuma hakuri makayakigi ka jika na duniya kwa takafu faɗuma hakuri dame wiya famuna taka nakaka duduma hakuri to na tiva saɗaɗa amma kwa diga du digarasgaraka nak hum di yimusata duwaka chan wasu kutuma buna lunu. <hesitation>